Landsvirkjun hagnast mikið á bráðnun jökla og hefur aukið raforkuframleiðsla um átta prósent fyrirtækið spáir því að jöklar hverfi en aukin rigning og vindorka komi að hluta í staðinn milljarða króna skaðabætur sem Valitor þarf að greiða og gjaldþrot WOW

hafa haft neikvæð áhrif á starfsemi Arion banka

dómsmálaráðherra hafi sýnt þinginu vanvirðingu fyrir að vilja ekki afhenda þinginu umdeilda skýrslu um meint afskipti Rússa af forsetakosningunum faðmlögin voru ekki spöruð í dag þegar börn og eldri borgarar luku verkefninu kynslóðir leika ein af þeim eldri segist nú vera einhvers virði en einni af þeim yngri líst ekki á að verða eldri borgari með göngugrind

litli ber ekki hefðbundinn titill sem hefðir raforkuframleiðsla Landsvirkjunar hefur aukist um átta prósent með aukinni bráðnun jökla fyrirtækið spáir því að rennsli undan jöklum nái hámarki um miðja öldina það hægist svo mjög á því þar til jöklar hverfa alveg eftir tvö hundruð ár

á átján árum eitt þeirra fyrirtækja sem á mikið undir jöklum er Landsvirkjun margar stærstu virkjanir

eru knúnar með vatni sem kemur að mestu undan jöklum Landsvirkjun hefur fylgst náið með jöklum allt frá árinu nítján hundruð og níutíu og stundað eigin rannsóknir frá tvö þúsund og þrjú rúmmál jökla hefur þegar minnkað töluvert mikið og það mun halda áfram að minnka samhliða því mun rennsli fyrst vaxa og um miðja þessa öld mun rennsli ná hámarki og haldast hátt í töluverðan tíma

er því spáð að eftir tvö hundruð ár verði jöklarnir horfnir

kerfi bara með þessari rennslisaukningu sem við höfum verið að sjá og við gerum ráð fyrir að við getum áfram nýtt okkur þessa rennslisaukningu á næstu áratugum þannig að Landsvirkjun er að hagnast á því allavega um stundarsakir að jöklar séu að bráðna tiltölulega hratt já það passar en það er ef til vill skammgóður vermir því eftir því sem jöklarnir minnka kemur stöðugt minna vatn undan þeim en á móti kemur að með hlýnandi veðri eykst úrkoma sem

kemur sér vel fyrir þá sem reka vatnsaflsvirkjanir það er

almennt þannig að eftir því sem

innihaldið meiri raka og það er gert ráð fyrir úrkoma verði meiri og tíðari spárnar spá því líka aukin rigning kemur þó aldrei alveg í stað jöklanna segir Óli Grétar með aukinni

Landsvirkjun stefnir að megi þó hugsanlega komast nálægt því þá sé hægt að nýta vindorku í hvassviðri en þegar vindur sé minni sé hægt að tappa meira af uppistöðulónum hagnaður Arion banka var milljarður á fyrsta ársfjórðungi þessa árs helmingi minni en í fyrra hagnaður Íslandsbanka jókst um fimm hundruð milljónir afkoma Arion banka og Íslandsbanka var birt síðdegis hagnaður Arion banka á fyrsta

ársfjórðungi var einn milljarður króna samanborið við einn komma níu milljarða króna hagnað á sama tímabili í fyrra arðsemi eigin fjár var tvö komma eitt prósent á fyrsta ársfjórðungi samanborið við þrjú komma sex prósent á sama tímabili í fyrra í tilkynningu frá Arion er haft eftir Stefáni Péturssyni starfandi bankastjóra bankans að afkoman valdi vonbrigðum einkum hafi gjaldþrot WOW

og dómur Héraðsdóms Reykjavíkur í máli gegn Valitor haft neikvæð áhrif á afkomuna en Valitor var nýlega dæmt til að greiða Datacell og

press einn komma tvo milljarða í skaðabætur einnig hafi hægt á í hagkerfinu sala bankans á hlut sínum í

vegi hins vegar upp á móti ársfjórðungurinn lítur betur út hjá Íslandsbanka hagnaður bankans var tveir komma sex milljarðar króna á fyrsta fjórðungi ársins og jókst um fimm hundruð milljónir frá sama tímabili í fyrra

vaxtatekjur námu átta komma tveimur milljörðum króna og jukust um fimm komma þrjú prósent hreinar

jukust um tæplega sextán prósent í þrjú komma tveggja milljarða króna birna Einarsdóttir bankastjóri Íslandsbanka segir að ársfjórðungurinn einkennist af kröftugum útlánavexti og myndarlegri aukningu í vaxta og þóknanatekjum hagnaður bankans sé í takt við áætlanir Ásgeir Jónsson hagfræðingur það er mikill munur á

bankanna hvað skýrir það ja Arion banki stendur upp úr varð fyrir móti kemur að rekstur hefur gengið

stóru myndina kjarasamningar og launahækkanir hvaða áhrif munu til lengri og skemmri tíma

er komið í ljós hvaða áhrif gjaldþrot WOW

þingflokkar Vinstri grænna og Framsóknar hafa afgreitt fjölmiðlafrumvarp menntamálaráðherra en þingflokkur Sjálfstæðisflokks frestaði afgreiðslu í dag menntamálaráðherra segir að áherslan sé á að bæta starfsumhverfi fjölmiðla og styðja við einkarekna fjölmiðla Lilja Alfreðsdóttir menntamálaráðherra kynnti

drög að fjölmiðlafrumvarpi sínu í janúar helstu nýmæli þar voru að auka stuðning við einkarekna fjölmiðla og draga úr þátttöku RÚV á auglýsingamarkaði Lilja vill ekki gefa upp hvernig endanlegt frumvarp lítur út það var samþykkt í ríkisstjórn fyrir helgi og nú hafa þingflokkar Framsóknar og Vinstri grænna samþykkt frumvarpið en þingflokkur Sjálfstæðisflokks

afgreiddi frumvarpið ekki út í dag af hverju ekki formaður flokksins

og við erum búin að vera að gera breytingar á frumvarpinu sem tengjast hans ráðuneyti og þingflokknum fannst sanngjarnt gagnvart sínum formanni að hann myndi koma og gera grein fyrir því eru það vonbrigði fyrir þig að

var ekki afgreitt þar í dag ég er mjög ánægð með hversu langt ég er komin með þetta frumvarp þetta er í fyrsta sinn sem er verið að grípa til aðgerða til að styðja við einkarekna fjölmiðla Lilja

leggur ríka áherslu á að mæla fyrir frumvarpinu á þessu vorþingi svo það komist til nefndar og svo verði hægt að samþykkja það sem fyrst á haustþingi eru þetta dramatískar breytingar sem eru gerðar á þessu frumvarpi frá því sem þú kynntir í ársbyrjun nei það eru ekki dramatískar breytingar við erum með sama grunninn við erum með sömu sjónarmið og við erum auðvitað búin að vinna þetta og taka mið af því sem er að

á Norðurlöndunum en auðvitað með með áherslu á íslenska fjölmiðla við viljum bæta rekstrarumhverfi bara starfsumhverfi þeirra og þetta er liður í því búist er við að þingnefnd demókrata á Bandaríkjaþingi samþykki í dag ályktun þess efnis að dómsmálaráðherra Bandaríkjanna William barr hafi sýnt þinginu vanvirðingu með því að neita að afhenda því skýrslu Roberts

skýrslan fjallaði um meintar tilraunir Rússa til að hafa áhrif á forsetakosningarnar tvö þúsund og sextán og meint tengsl starfsmanna Trumps við Rússa barr hefur þegar birt skýrsluna með útstrikunum en demókratar vilja fá hana í heild sinni embættismenn í hvíta húsinu sögðust í dag hafa rétt til að meina þingmönnum að fá skýrsluna björn það er ekkert lát á deilum demókrata við Trump útskýrðu fyrir okkur þennan nýjasta kafla þessi kafli snýst um þessa skýrslu sem sem kom út í síðasta mánuði

segist ekki hafa rétt til þess

segist ekki hafa rétt til þess Efling telur að eigandi Capital

hafi gerst sekur um ólögmætar hópuppsagnir eigandinn segist ekki vera að segja fólki upp heldur draga yfirborganir til baka Árni Valur

sendi starfsmönnum sínum bréf í lok apríl þar sem tilkynnt var að frá og með næsta mánuði verði laun greidd eftir kjarasamningum Samtaka atvinnulífsins og allar greiðslur umfram

launatöflu afnumdar starfsfólki var gefin vika til að taka afstöðu til bréfsins sé það ekki sátt við þessar forsendur geti það litið á bréfið sem uppsögn og hætt um næstu mánaðamót blekið er vart þornað á hinum svokallaða

og hér er verið að snuða fólk af þeim kjarasamningi með því að taka einhliða ákvörðun um það að afnema yfirborganir þar sem að þeim hefur verið til að dreyfa það má vera að það sé í sjálfu sér ekki strangt til tekið ólöglegt en það er gegn

í þessu tilfelli gilda enn fremur ákvæði um hópuppsagnir þegar verið að gera þetta við allt starfsfólk á þetta stórum vinnustað Árni Valur segir að það sé hart í ári og því þurfi að hagræða með því að endurskoða bónusa og vaktafyrirkomulag fyrri samningar við starfsfólk hljóðuðu upp á fimmtíu þúsund króna yfirborgun umfram kjarasamninga hann sé ekki búinn að ákveða hvað launalækkunin verði mikil hann segir að engum hafi verið sagt upp en einn

starfsmaður hafi ákveðið að líta á bréfið sem uppsögn efling hefur gefið forsvarsmönnum viku til að draga bréfið til baka í því séu fleiri atriði sem kunna að varða við lög til dæmis nýtt

yfirgreiðslufyrirkomulag sem á að miðast við stéttarfélagsaðild þá standist óreglulegt og teygjanlegt starfshlutfall ekki ákvæði kjarasamninga

í þeirra nafni og ég sé fyrir mér að það geti verið næsta skref í þessu máli kjósi atvinnurekandinn ekki að fara eftir að okkar mati lögum og almennu siðferði Þór Þórarinssyni sem myrtur var í

blæddi út þegar hann var skotinn í lærið samkvæmt bráðabirgðaniðurstöðum krufningar lögreglan í Finnmörku greindi frá þessu lögreglan segir einnig í tilkynningu að sendiráð Íslands í Noregi hafi verið upplýst um þetta

og að flytja megi líkið til Íslands Gunnar Jóhann Gunnarsson bróðir Gísla Þórs er grunaður um að hafa banað honum Gunnar var yfirheyrður fyrsta maí en ekki síðan verjandi Gunnars Jóhanns hefur eftir skjólstæðingi sínum að þetta hafi verið slys

átján ára piltur lést í skotárás í skóla í

í Bandaríkjunum í gær átta til viðbótar særðust í árásinni tveir nemendur við skólann ung stúlka og átján ára piltur eru í haldi lögreglu grunuð um árásina fórnarlömbin eru öll á táningsaldri og nemendur við

skólinn er einungis tæpa tíu kílómetra frá menntaskólanum þar sem tólf nemendur og einn kennari voru myrtir fyrir tuttugu árum

talið er að skjót viðbrögð lögreglu hafi bjargað mannslífum

í Bandaríkjunum verið mikið til umræðu byssulöggjöfin hefur þó lítið breyst en tæplega hundrað og fimmtíu hafa látist í yfir tvö hundruð skotárásum í skólum í Bandaríkjunum síðustu tuttugu ár vísir að skógi verður fluttur úr miðborg Reykavíkur í Heiðmörk þar sem hann er fyrir

húsi sem þar á að reisa húsi sem lengi hefur verið beðið eftir hér vaxa margs konar plöntur og virðast aðstæður hlúa ágætlega að þeim hins vegar hefur alltaf staðið til að hlúa að allt öðru

á þessum stað því ég er staddur í því sem kallað hefur verið íslenskra fræða en hér á nú loks að rísa Hús íslenskunnar um það bil sex árum eftir að þessi grunnur var tekinn vel á annað hundrað plöntur verða fjarlægðar

úr grunninum þetta eru aspir víðir birki og fleira forstöðumaður Stofnunar Árna Magnússonar afhenti fyrstu plöntuna á ársfundi stofnunarinnar í dag við förum með þetta upp í Heiðmörki og ætlum þar að útbúa svokallaðan

þar munu þessar plöntur vaxa um ókomin ár og geta rakið rætur sínar hingað í grunn Húss íslenskunnar í náinni framtíð það segir kannski ýmislegt um hvað þetta verk hefur tafist að hér skuli vera orðið svona gróðursælt já það er rétt en nú er bara mjög gaman að geta horft fram á veginn búin að fá ákvörðun í þetta stóra verkefni að húsið rís og við erum full tilhlökkunar Guðrún sagði í hádegisfréttum mjög mikilvægt að fá húsið og þar með takist að sameina alla starfsemi í íslenskum fræðum á einn stað

auk þess sem rannsóknastarf muni eflast og handritin frá betri og öruggari geymslu og þegar er hafinn undirbúningur að sýningu á þeim en plönturnar döfnuðu vel

víðsvegar má sjá skjótast upp úr mölinni myndi það flokkast undir náttúruspjöll að fjarlægja þetta og byggja það mætti spyrja sig að því allt vaxið upp hérna nei ég held að aðrir muni ekki gera athugasemd við það þótt við fjarlægjum þessar plöntur og reisum hérna fallegt hús í staðinn sérðu eftir þessum plöntum nei ég veit að þær eru í góðum höndum þannig að ég hlakka til að sjá þær vaxa upp í Heiðmörkinni og ég var að segja til gamans að við vorum eiginlega að kolefnisjafna fundinn okkar með því að koma þeim í gott skjól Harry

í dag fjölmargir biðu í eftirvæntingu eftir því að fá að líta drenginn augum í fyrsta sinn Harry og buðu fjölmiðlum að sjá drenginn í morgun og sögðust að vonum himinlifandi eftir að hafa kynnt frumburðinn fyrir heimsbyggðinni hélt fjölskyldan á fund langömmu hans og afa skömmu síðar birtist tilkynning á samfélagsmiðlum konungsfjölskyldunnar með nafni drengsins fullt nafn hans er það vakti athygli að hafa ákveðið sonurinn beri ekki titilinn jarl líkt og hefðir segja til um breskir fjölmiðlar segja það til marks um að þau vilji ekki að Archie hljóti hefðbundið konunglegt uppeldi hópur yngstu og elstu kynslóðarinnar lauk í dag

sínu sem var í því fólgið að leika sér saman báðar kynslóðirnar eru stoltar af samvinnunni og ákveðið hefur verið að endurtaka leikinn næsta vetur með öðrum barnahópi annan hvern þriðjudag í allan vetur hafa fjögurra og fimm ára börn á leikskólanum Garðaborg við Bústaðaveg gengið upp í Furugerði þar sem eru þjónustuíbúðir aldraðra og félagsmiðstöð

það var sko ekkert verið að spara faðmlögin þegar komið var í hús það hefur gefið mér það að ég er einhvers virði þó að ég sé komin hingað ég hef eitthvað að gera ég hef eitthvað að segja ég er eitthvað að kenna börnin taka við mér sem eru hérna á Furugerði og ef þau keyra hérna fram hjá með foreldrum sínum þá er það sama

mitt ég á Furugerði þetta er mitt er mitt fólk þetta verkefni hefur gengið rosalega vel og við mælum alveg með því að hafa ákveðinn hóp af börnum sem hitta ákveðinn hóp af eldri borgurum og skapa svona dýpri tengsl og vináttu já þau geta ekki labbað sjálf

og koma í heimsókn til þeirra gaman Kári er besti vinur minn af hverju er hann besti vinur ja ég veit það ekki við urðum bara vinir strax ertu svona góður Kári já í já í Kastljósinu á eftir verður rætt við

King fyrrverandi bankastjóra Englandsbanka sem segir að ríki heims geti lært eitt og annað af viðbrögðum Íslendinga við hruninu hann er líka spurður um horfur í efnahagsmálum heimsins og margt annað að veðri áframhald verður á kaldri norðanátt með éljum fyrir norðan en víða björtu syðra og ekki útlit fyrir að þessum

kuldakafla ljúki fyrr en eftir helgi hiti verður yfirleitt á bilinu þrjú til átta stig yfir en víða má reikna með vægu næturfrosti inn til landsins Hrafn Guðmundsson rétt á eftir þá skulum sjá hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins hjá Einari Erni Jónssyni

tókst hið ómögulega með því að vinna upp þriggja marka forskot Barcelona í undanúrslitum meistaradeildarinnar í gærkvöldi liðið leikur til úrslita í keppninni annað árið í röð sigur Liverpool skilaði sér alla leið á breska þingið og

þar inn í hina Brexit umræðu

úrslitin ráðast í Skólahreysti í kvöld þegar tólf hraustustu grunnskólar landsins takast hressilega á í Laugardalshöll

hagnast mikið á bráðnun jökla og hefur aukið raforkuframleiðsla um átta prósent fyrirtækið spáir því að jöklar hverfi en aukin rigning og vindorka komi að hluta í staðinn milljarða króna skaðabætur sem Valitor þarf að greiða og gjaldþrot WOW

hafa haft neikvæð áhrif á starfsemi Arion banka fyrir að vilja ekki afhenda þinginu umdeilda skýrslu um meint afskipti Rússa af forsetakosningunum sonur Harrys Bretaprins og

hefur fengið nafnið

litli ber ekki hefðbundinn titill sem hefðir

kveða á um þessum fréttatíma er lokið og komið að íþróttum veðri og svo Kastljósi næstu fréttir